Martilloko yaiporu ipuere vaera opaete ñanekirei yave ñamotäta mbae yambojavava vaera je eh ñañono vaera tii mbae yayokenda kavi vaera mbae täta rupi, jaerako yaiporu kua mbae aguiyeara okue, aguiyeara ope, ani aguiyeara oa yandegui o oyeki yandegui